Yi a me zun ho tele tele-kinezi be mɛ ya we mɛ ya wa'a wa tun a wa'a wa lo a wa'a wa kapital la a wa'a wa jamana wa tun a be cruru mibini mu bɛ wa'a se sirtu oyi va han kartie ra twa be twa mibini a tawɛ a le mi cio to mu beso mɛ ya vɛ wa'a a nɛ a wa yoro we pu'in pu'in pu'in